﻿Muʒi taghi ti Nigeriayai, ma khin muʒi tini kudu khin muʒi taghun ti Arewa, <noise> wuya ca fai mani ma muʒi ti Arewa ma P’a fi ngangago ma p’a gma zukumana ma p’a shindina, amma wuya ca'ɓushi ti kudu, wuyan ya P’a tsuwari tuk-tukwi ya p’a tsuwari tuk-tukwi to <hesitation> ya lthada na lthin ghi khiji ko ghi <hesitation> maniga ma lthada ghu wuti daga dafaina sai dafaina, daga didana sai didana, ghan we’e <noise> yanayin naghum ni sir ni Nigeriyai wuya ɓarina ya una tsuwara maniga shindina wuya kayani kudu ya U’ma tsuwara, gha we’e yanayi naghuma a kashiti kashiraa khi ni Arewa naghuma khin ni kudu nasin.